I righelli servan, ò servivan perché ormai se fa tutto co-o computer, à tracciâ de linie drite, de mòddo che se presempio ti devi fâ un quaddrou ò un triangolo, ò scimili, no ti disegni à man libera, ma preciso. Servan, in pöche paròlle, a-o disegno geometrico.